Tɔh ubin ku dya mum asɔm sosei nu anergwar ubin ku dzamum angɔm unyin mɛn ba zi igbang na nang mesa abom mba itong itsum wɔ tsum wɔtsuma mɛn zĩ gbang atsi mɛn ka saka dzami ker nggu angɔm sosei na nang abom mbo ba zi nuku nuka konga awu na nang utser ni mesa kenan abika sakani isa gbashe abiha saka mbɔ dzamum agɔm sosei ngge ha ngge tsu duk wghɛ̃na nanf kiha mbɔ kani gbubi tsi mba darhi itong ni igum da cewa imbɔ ge mbɔ ani mesa abom ko mbɔ we mbɔ nu ighang yi nu numa nyin ko inuma ivaa sai mi korhe yanda mi tsu itsim mɔ don mɛn nya igbashe tɔh igha gbashe ha nɛ duk ubin nerha ka de korha kpo. Si daka nga amɛna ngo na nang akiha ba tsuku amɛna ngo mɔ ngɔ mɛnu wu na agɔm sosai kama ti bvur wumen kini korho nga nu iya mɛn adũmɛn saki ni. mesa kpɔ mɛndi nyanga ni kwete kpɔ si whɛng mɛn mɛn dɔrhi nya ighagbashe ighigha gbashe kuwa iwu rha asu duk ubin mɛn ki ni korha kpɔ cɛrɛ ni minɛnɛ mɛn ni yau ngu mɛn ni korhuwe atsi mɛn aukaci mɛn na aghwɛ awɔkaci mɛn mbɔ ba nya ubin mɛn ki doi i ghwe kpɔ mbɔ ikei mbɔ ba gbɛr kpɔ mbɔ ba ɔbɔ mbɔ ubinmɛn ki dɔba tun ni gbashe ngge tsu duk anang ki mbɔ ka gɔrgɛ awu ni gbi gbang korhu kokarhi dzowe itsi ngɔ fɛrhe ivang ngɔ nu korhu iya kaci kokarha ngɔ nu nya itsi ngɔ ngɔ weyɔ mɔ na nengha don nga gungɔ ibɛn sosei duk ubin anergwar ka korhe ubin kpu ku ze age na nang dɔsu num ko ni imesa amɛna ngɔ ai tɛnke.